Aprilikuuh saa vahtrõ ja kõo ärq tikadaq ja saa joba minnäq ka edimätsi töid nurmõ pääle tegemä, ehk sis joba, kaet, et kas traktoriq joba lätväq nurmõ pääle, kas nakkas kündmine pääle.